أولا، حط المقلاة في حوض مملوء ماء حار مع شوية سائل غسيل، وخليها تنقع شوي رش شوية بكربونات على الأجزاء المحترقة، حط عليها شوية موية وخليها شوي يستخدم إسفنجه لفرك المقلاة المفروض يتفك الطعام بسهولة. اغسل المقلاه.